Ña yichannri ta ku kida nradana xín deen xhi cochi a aciti ña yen na ño kiavita yó ta nridajan chixan'nri ta ni kutuanri kuxhinria.